L’ali di li taddariti pirmettunu a iddi di vulari, ma hannu macari autri funzioni, tra li quali orizzontarisi e vidiri li predi cu lu scuru ascutannu l’ecu ca iddi fannu. L’ali ponnu essiri utilizzati macari p’addifinnirisi di li nimici o pi cumunicari ntra di iddi cu scrusci e trantulii.